Tooh a gonda sohõ coro yaŋ ni ma du coro yaŋ, i boobo, kwaara-kwaara, kwaara wane ni ga du coro yaŋ, aran laabu ni ga du coro yaŋ nankan ni kway kulu ni ga hin ka du coro yaŋ kaŋ nin day ga bar-bare. Zama din sinda coro ni si du hinfaani ka ton-ton amma din gonda coro boobo din kway neewo ni ga gwaro ne nin da ma hiire a ga ci ni se labaari yaŋ kaŋ go noodin a ga ci ni se sanni yaŋ kaŋ go ne, wane mo din koy a do a ga ci sanni yaŋ kaŋ go ga te. Ni di aran ga salan aran ga haaru toh wadin coroyaŋ i ga ba zama a gonda ton-toni i ma ne ni gonda coro boobo kaŋ nin day aran ga za ka zooru nankul kaŋ aran di dama aran ga koy aran ga ye ne. Da bor wane sino, wane goono ni di coro'tara i ga baara aran ma te lokaci kulu da baani gwaray goono di ga ba. Amma di si ba asi te da bor fallan no da bor wane ban ka dira shikenan ni sinda coro fo kulu. Ni di wadin a manci teera no wadin amma din gonda i boobo toh ba wane dira no wane goono ni di da ni larura tun nin da aran ga care za ka'koy bisa i ma ne coro fallan no ni se. Da kwaara fo no ni koy ni gonda coro a'a wane no, nin no, ay no yaa aran go bani nin da aran ga care fo aran coro tara goono ni di baani samay aran ga gwaro a ga boori.